مرغان اکثراً د ورځي لخوا سفر کوی، هغوی د لمر حرکت درک کوي او د دې پر اساس خپله نقشه جوړوي. خو د دې برسیره ځیني مرغان بیا دشپی لخوا سفر کوي او دوی د ستورو څخه ګټه اخلي. مرغان د غرونو، سیندونو، ځنګلونو او نورو جغرافیوي نښو پېژندنه کوي او له هغې سره خپله لار مومي.